बच्चा मन के अधिक से अधिक गतिविधि करे बर हमन ए कर सकत ही के सबसे पहिले हमन ल ओमन के मोबाइल से दूर करना है। जेन से ओमन के बाहरी खेल कूद म ध्यान जाए आऊ ओमन बाहर के कम काज से उजागर हों।